أجمل وردة شفتها زهرة كانت زهرة الياسمين. شفتها عند جيراننا، عندهم شجرة الياسمين وكذا وأز-أزهار. وعنا زارعينه في الحوش. وكنت أخذ الأزهار أجطفها واشمها، وكنت أهديها للناس. وما زال للحين عندهم يعني شجرة الياسمين جميل-جميلة جدا، يعني جميلة. وعندهم شجرة زهرة الأقحوان.